A heɓa ɓana detergent mada se atefa haa vurdi mai ha ayidi awogga se awallina detergent ma asofna pellel mai wada ɓana sa'are gotel ko awa gotel se alorta awarta tunda arti nasti jottakam se aheɓa ɓrush ma adinga woggugo.